Yo'ó salten nrida ña yingui, yo salten no nguexhi kó yo'ó iin salten xa nani iin salten, xa nani iin salten tenflon, yu kida danguano iin dinguinió luxhi yu'u dakuidono, iin tangui nreyú kuxhii salten tenflon, inka salten kuxhi caserola, caserola kuando nreyú akeno nruté, akeno tiko dakeno xhita xhiti dakuno duxa, inka kuxhi casuela duxhi casuela nruxhi xa'a kadanru nreyú kadano iin luxa luxhi kadano hé tikó kadanó ko salten nú lata kuxa kadationo, no estufa ha ti casuela nriuchí, xa'á kadanru nreyu nu ñuá no ñua ko nguixhi kuian xatan ndanguixa'á nguixhi ku niun niunga doxa nguixhi ñoa kó chunku casuela iin salten nu lata ngue estufa cada no nreyu buena estufa kadano he inka nreyu xu kuxi kixa kidan ngue ña yingui ñonó.